Aki uma nyaku ma piara sapi sapi yaai sapa piaran ta pasala salah man ai pairera-ai pairera sera susut nendo me'lewo se sapi pen'don toro kenalen ne sapi si tuang na kita musti ya paka paera sera susut wondo wo ndo wowengindo wo wean elepen pendon sera metau sia deen si tuan-ku sa'ta maleoleosen ma piara si sapi ti'i pe ndon sia toro kedo'dan ya wean yera wean kanen wean pakan wo paera wo wean elepen saka si sapi si awak-na sela wo sia sihak mo, toro kedo'dan ta toro paki intoi kayu paki aki intoi kopra to sapi yaai satu sata pa piara ta leos toro kedodan si sapi ya'ai toro pa intoi a kayu toro pa intoi toro pa pasangen roda pen'don muatan kopra kedo'dan jadi sa ta piaran pakeleosen si sapi yai toro kedo'dan ta wo Naan si sapi ti sa tase memang talo somo mapayang toro juga wangkeirta wangkerta toro kedo'dan mu harga sapi kuai mahal jadi ai rugi ta mapiara sapi yai tan patudu kuman sapi yaai pe'ndon sia sapi ti lewo sarta sumala make kesala ma piara se sapi ti sungena manta taan sarta susut nendo wean takan wo endo wean pakan wo endo wo wengindo aiera wo wean elepen kebiasaan namo mengele ngele kita tanu mo e tuang na jadi dia somo semonge kita o sia apa yakerta ma ma'yang asal ta tawanta ma'yang sia tetap sia ma tunung tunung kita karena sapi ti mean maan sera dayu temeta tu ma tanem sera juga meta u sa si tou ti leos masi sapi ti tetap pa tumundung kita mapiaran sia